Ilimi ta amfani fiya zatu ko ineki ina ilimi fatansada ilimi hambadabi duma do ilimi tatamma ilimiyu fa zafuma dowi hali ba tuma daidayu fatamma saniyu faduma awaye yamahudu awaye am faniya ilimi kajika yawah tangam <hesitation> tangam mutsaka kuti fabafu mutsa kutinifu badu tuma ilimi dubuse mutsa kutini wasika dura beya diraboyauma du tsaye mir damu amma tansu ba ilimi ko tangan meki fiya duma dumau ilimi ko tangan mutsaka kutuka <hesitation> fachika di ina hambafa sina limi wam fa duma lissafi alissafi kutu ata kaza faka hada ka kwano kaza fa hadau dumir nuwun tikaza amir wanka ai wima morahu ilimi ta amfani sosai.